Uhmm to babanuwɨn dɨ tsan shawarɨ ɨna mama tuwɨn ɗɨn wanka mɨn ɗɨmau zuwai mɨn zuwai yauwa hamba ɗiman ka jika dole ji niwan ka tlatlɨn ka mɨn tsatlɨn fegan shawarɨ tlɨn, ta gɨsu ka shikenan yauwa.